Ana mbuna wakabu wangila sana ngi indi nukamiliani. Kasa istizana anekuwa mbaya soma. Kwasababu ngiwala wa soma. Mungu wa kusaidia waya nuhuwelewa na nduta jiliwe. Lazima maisha inumamu. Uma ajajiliwe mko. Lakini ngiwakaanu kusoma, upati elimu, ilu upati utandawazi waki elimu. Mana ngu tu soma mambo yu sumangu kukuelewa. Umangu, ukuelewa, ukusoma inje, nandani ya inchi, ukuloloe mko la maisha vino ya kupita. Tari umaelewa. Janichi ombeke, janichi tachihombeka. Nyumkaka kaza niya sana kwa mbana niya somi. Mungu mbaku ya pichibari tia uzima. Ya somi tu.